यदि मुइ एक्लोई हिट्टार्यौ काही यात्रा गर्द्दर्यु भुण्यापाछा चाही, मुइ साथि बनुनाहै पैल्ली उइका हावभाव हेद्दु, उइलाइ नजर जुधुन्या ट्राइ गर्द्दु, आँखामा आँखा राखिबटि हेर्द्दु, ता बठे कसो उत्तर औंछ त, कै तरिकाले हेद्दुलाछा मुइलाइ, तै तरिकाको फील गद्दु, तै पछा चाहिँ आफ़ुइ झाइबटि आफ्नो परिचय दिनु, या हो मेरो घर, इसेरी बस्सु, ये कामकि लेखा बस्दु भुण्णु, उइका बारेमा लै सोद्धु, अनि गर्याका कुरडिका आधारमा कोइ आफ्ना साथि छन् कि भेटेका, कोइ आफन्त छन् कि, काइबठे यो लिंक हुन्छ कि, सम्बन्ध नजिकको हुन्छ कि भुणिबटि तो खोज्जु ट्राई गद्दु, तै पाछा चाहिँ उइलाइ खाना खान्या, खाजा खन्या बेला चाही इसो बोलाइबटि इन्भाइट गरिबटि, ल खानु संगै भुणिबटि, सेयर गरिबटि हुन्छ कि कि हुन्छ, तै तरिकाले चाही साथी बनुन ट्राइ गद्दु, अनि साथै उइलाइ केहि सहयोग चाहिया भ्याबटि सहयोग गर्द्या, उइलेम केइ चाहिंन्लाछ आफुलाई भुण्यापाछा पानी दिन्या, नभया माग्द्या, तो वार्तालाप जारी रखिबटि तै तरिकाले चाहि साथि बनुनु।